מ'מאכט באשלוסן איז זייער שווער צו נוצן די געפילן ווייל געפילן לאזט דיך עכט נישט נוצן די- די לאגיש פון א מענטש. סאו ס'איז אביסל שווער צו זאגן וויאזוי מ'נוצט געפילן באט נאכאלץ אפילו מ'וויל א ריכטיגע באשלוס קען מען זיך נאכאלץ צוהערן צו די געפילן באט מ'קען נישט אינגאנצן נאכגיין די געפילן.